Oyeapo vaera tembiu sushi tëtape jaeko oyeporu kavi yaetako iruva mbae ingrediente reta ñanemiari ñai arroz ndie oyeata sushi ndieva jare yaesata vinagre oimeta yande ñai kuiraitako mbae mbae azucar jare iru mbae mbovƚko yamboyeata iru mbae reta ndieva ipuere vaera atun jokua iru mbae mbae reta ndie oyeano jengatu kavi vaera